Ie, izaho tena mahay mandrandrana volo a. Haiko daholo izay randrana tianao atao rehetrarehetra eo na randran inona na inona. Dia izaho ny manodidina anahy ie mirandrana daholo satria izaho daholo no mandrandrana azy rehetrarehetra izany. Izaho koa moa rehefa tsy dia misy atao dia mikarama kely mandrandran indraindray.